De voanjom-bazaha misy aminay ankagny a: <hesitation> pistasy a- pistasy no tegna ampisain'olona aminà resaka fandrahoàna mbanà gâteau; de mahabibo, mahabibo koa ampiasain'olona aminà resaka sakafo araha, de noisette. <hesitation> Aminà resaka famboarana gat-gateau aby si zany tegna amboaranja- <hesitation> ampiasain'olona voanjom-bazaha aminay akagny.